<hesitation> Stepulaa kam, taa hamƴii ɗum, ɗun tuufitay, ñii koñ maajum, koñ wiyata pins, koñ natta, koñ njula, koñ jogo ɗereeji ɗin, ɗi ngiɗɗa kawta njogoɗa.